أضن أن الأطفال كانوا سعداء في الوقت الماضي أكثر من الوقت الحالي و ذلك لأن حاليا طغت التكنولوجيا و و أصبح التلاميذ أو الأطفال لا يستمتعون بطفولتهم كما ينبغي و هناك نقص كبير في اللعب و الجري و المرح و الاستمتاع بالوقت كما ينبغي و لكن اذا عدنا الى خمسين سنة الى الوراء فنجد أن الأطفال يتمتعون بوقتهم كما ينبغي و يلعبون أكثر في الخارج ما يلعبونه داخل البيت و بالتالي نجد ربما هم أكثر سعادة من التلاميذ الحاليين أو الأطفال الحاليين.